هو اذا كان انا باش نركز و نخدم ولا نقرا مدابيا نقعد على كرسي اما اذا كان بش نرتاح مذابيا نقعد على بنك على خاطر البنك طري يبدا ارطب و نجم كل مرة نبدل position اذا معجبتنيش اذا منيش مرتاحة نجم نتكا نجم نقعد معناها بلقعدة نبدا مرتاحة en général